أول شي يعني بحب أبدأ بجولة يعني في الأسواق الشعبية بحيث يعني يمكنهم إني أتذوج الأكلات التجليدية، والتسوج حج عشان أجيب هدايا تذكارية، بعدين يعني بأخذهم للمعالم التاريخية مثل المتاحف أو الجصور عشان يعرفون بعد عن الثقافة حجت المدينة، وكمان يعني ما أنسى المناطق الطبيعية الجميلة اللي بتكون موجودة مثل حدايج أو السواحل.